இன்ஜின், கியர்பாக்ஸ், கிளட்ச், பேட்டரி, பிரேக்குகள், ரேடியேட்டர், ஸ்டீயரிங் மற்றும் சஸ்பென்ஷன் ஆகியவை அத்தியாவசிய கார் பாகங்களில் அடங்கும். இந்தக் கூறுகளைப் பற்றிய அடிப்படை அறிவு கார் உரிமையாளருக்கு உதவியாக இருக்கும்.சில அத்தியாவசிய கார் பராமரிப்பு குறிப்புகள் யாவை? கீழே சில அடிப்படை கார் பராமரிப்பு குறிப்புகள் உள்ளன.